اول شي ابدي اقرأ كثير خصوصا كتب او مقالات في المجال اللي تهمك القراءة توسع مداركك وتعلمك اساليب حياة واساليب كتابة مختلفة بعدها حاول تكتب بشكل منتظم حتى لو كانت اشياء بسيطة زي يوميات او خواطر الكتابة زي اي مهارة تتحسن بالممارسة برضو تطلب ملاحظات من ناس تثق فيهم.